Disa besojnë se është etike me i dhanë përparësi qenieve njerëzore, sepse si specie kemi përgjegjësi reciproke dhe aftësi të veçanta për arsyetim moral. Gjithsesi, është e rëndësishme me trajtue kafshët me respekt dhe me njohë vlerën e tyre në natyrë.